Amin'ny alalan'igny koa zany anere ny blon rehetsa laha ohatsy ka tsisy an'ny tournevis iny zany tsy afaky manery vy na ataontsika hoe bekana, mety ho accident olo anankiraiky laha ohatsy tsy voaserinao visy le raha, mety hoe hikaratsakaratsaky. De igny tournevis zany fa be maro raha ilàna azy surtout amin'ny resaka hoe elektrônika, tele, na hoe lecteur na hoe moto na tômbily sy ny tariny. <noise> Maro be fomba fampiasa anazy.